يا يعني أمدحه في وجهة وأذكرة بالإنجازات اللي حققها. أقول له أنه شخص مبدع و <hesitation> أستطاع أنه يتغلب علي مواقف صعبة في الماضي <hesitation> لازم يتذكر أن هدا اليوم يوم عادي التحفيز الايجابي دايما يساعد الناس أنها تغير نظرتها لليوم وللحياة.